Jokua yanderejako tantako ikavi jaeko má yaiporuva jaeramo ikavita ñañovatu anita maratu oiko yayoeta yandereja anita mbae ikiava ojo yanderejape esa ipuereta guirokomegua yandegui